Vene patoto pene, ane to vkes unu a ra ma taim vakav tse ne reri ama ar pene. Tau o tsinini pene varene sua en tes. Taim tsene nau o en tes. Yira gu taim ara kora bon ara. Taim nenee yiri gusa ar ara pene. Raso iana, ar tauravi kene vots sasaima vots ma tam bete. Tanunun tsene tsun sasama, nai ene tenekiu pa kiu. Tavuts en mosina, kukiu kukiu kiukiu onotana taurave. Tsene vuts sasama, nai sakor pa ara. Nao tavuts en tes, ras gusa o tsinivvi sua sakorai en tes. Nao ara-ara-ara sasama tauravi nas, aran ats, an kora nave pa bete.